A'a hanai anaftira be kujeji zamani koh technology a sanja yanayi pelle haduniyaru. Bana veeki e.g pelle do gulɗum hami naftira be technology mi wartinaɗum peuɗum. Ta'a sanji yanayi pelle lattan atakuranai dabbaji ko himɓe fere